Патент ҳуқуқи ихтироъкорро муҳофизат мекунад ва рушди илму технологияро ҳавасманд месозад. Аммо вақте ки дору ҳаётро наҷот медиҳад, набояд он танҳо барои сарватмандон дастрас бошад. Дастнорас шудани он ба одамон метавонад беадолатӣ бошад. Ҷомеа бояд роҳҳои баробар барои дастрас ба табобат пайдо кунад.